Ny fomba fagnamboarana sakafo kara amy restaurant aby regny zah malôha ka miprefera magnamboatra an-tragno igny no tegna tiàko, satria o amin'igny zany tegna mahapo zah ny tegna fagnanaovana azy, fa izy hoe alegny lista zany aby ny raha nde atao de zao zany atao azy exemple raisitsika hagnano salade de paty hoe manakory, ino atao ino atao ohatra hoe mividy macaroni de mividy <hesitation> legioma aharo azy igny de matetiky koa hoe afa mividy ma- ma- mividy atody de magnagno mayonnaise, na efa mividy mayonnaise vita, de enao- afa ataoko magnana avantazy kokoa anao magnamboatra an-tragno par rapport amin'ny mividy amy restaurant.